السؤال بيقول هل يجب ان يملك الافراد حق ااختيار البلد الذي يريدون العيش به؟ <hesitation> هو في اعتقد قوانين ولوائح بتحمكم ديتي، في جنسية يقدر البلد ايقدمها للشخص المقيم او المواطن بناءا على قواعد ولوائح خاصة تحكم شغله وتحكم عمله او طبيعة دراسته، او طبيعة النشاط الي عايز يخش بيه الدولة داي من خلال الملكية. انما طبعا كل انسان حر في المكان اللي هو عايز يعيش فيه.